<noise> Ah! Gn'aminakahy manokana aloha, zaho tsy mba manomanoma fety tsy ampoizy zao satria fety zao aminay manko, iaraha iaby iaby iaby. Fa tsy misy hoe, ah, hanao fety tampotampoky tse zaho ty fa raha, tsy misy zay gn'aminay. Fa lafa manao fety, tsy maintsy ambarà iaby ze longo iaby iaby, ze nama iaby iaby hoe: zaho roahy hanao raha, ndao miavia nareo. Fa tsy mety la ohatsy tampotampohy ny olo satria gn'olon'aby samy mana gn'asa fivelomany. La sarotsy avao zany hanova raha tampotampoky be tsy mety ze raha zay. Sanatrian'ny resaky tsy faty io fa fety, hasoava.